Au sone mungkin au untung dia karna faindia au sanga ujian ndia ami dosen ala waktu untuk temui ndia susah, jadi au boe berdoa ahele semoga au bisa kae ujian dan au acc neme bula ne ndia de bula falu bomo lalo ami ujian de mungkin dia au untung ndia.